والله ما بعتجد إنه راح غير أجابتي بظن بر- يعني إنه إنه خمسين مثل ألف عام خلاص أنا بشتغل على الشغلات اللي أثرت علينا بالسلب وببدأ غيرها بشوف ال- الأختراعات الجديدة اللى موجودة الحين بدخلها بهذا الزمان نحسن حالنا هذى الشغلات.